ممكن إني أقدم لك بعظ النصايح اللي ممكن إنها تفيدك في الاستيقاظ مبكر مثل: تحدد روتين نوم ثابت، أو تتجنب الشاشات قبل النوم مثل: إستخدام الهاتف، أو الكمبيوتر <hesitation> ممكن إنك <hesitation> تحدد هدف صباحي يكون ممتع تنتظره بفارغ الصبر مثل: فنجان القهوة المفظلة، أوممارسة الرياظة اللي تحبها.